Tsy niteniteny ianao androany, fa ahoana kay? Fa nisy inona? Nisy zavatra nanahirana? Nisy zavatra tsy nifanitsinitsy tam'loha ve? Sa nisy zavatra nifandiso tany ho any? Aaa, mba tantarao aminay ihany, sao de nisy tsy nety ny asa, nisy resaka nifandona, nisy resaka nifandratra na nisy zavatra tsy azo mihitsiny e! Mba lazalazao ihany moa e!